Deh :korn-a dhih 'on ybeh-a 'kwi'nehbo:-wlu-: eh-: :dhe-dih, :mo :on :ne 'o :ne :neee:, 'kwa-a deh :daa :mor :on po-ih :po :pooo: :mor ti nyni 'o :mor :on taa dha mu :mor :on 'da 'mor 'kwi'nehbo:-yu 'o <hesitation> :mor :on nyni 'o :dha nyor+-a 'kwi-a dhe-a dih an mu 'zorn 'si-: 'de deh :eh na-dih-a nyor+ eh 'ye zi, <hesitation> :mor on 'nyni-dih on, :mor :on 'da 'mor 'kwi'nehbo:yu: 'o, :yee' on 'da po 'kwi'nehbo: wlu, :mor :on se 'kwi'nehbo: wlu po, :yee' 'on 'da :an 'tmo 'sih :on :se 'kwi'nehbo:-yu:. :dha an no-dih-a tuh 'i deh, tuh po-a, :on :dhe-a dih :mor on 'kpon on, :mor :on 'da 'mor 'kwi'nehbo:-yu 'o :yee' on 'da po 'kwi'nehbo: wlu, :mor :on se 'kwi'nehbo:-wlu po :yee' on kpa on 'dba :on 'weh. even :mor :on taa :dha :dhorno' mu-a 'jeh, :mor :on taa :gwlor+ 'sluh+ 'di-dih-a mu :mor on 'ye on 'do :gwie: 'i, :eh 'be kpa-' 'de yubu' 'de :a mu-a, deh :on 'nyni 'o an-a'a: :dha, <hesitation> 'kwi-a' dhe-a dih, :mor :on 'da <hesitation> 'on 'wluh 'de yubu'-a 'for bo, :yee' on 'da :ao' po :an-a'a: wlu :a 'ye-eh, :mor :on se-uh po :yee' on 'da :an 'tmo 'sih, an mu :on 'kle 'ye-dih. :yee' deh :eh :ne-a 'de eh 'di 'de 'mor :mlor 'kwi'nehbo:-wlu deh :mor eh :korn ti 'de eh :korn-a 'on 'ton eh 'o. :mor a taa dha mu a :yeh yubo: 'kwi-a wlu+, :on 'bli-wlu: :an ma-dih an dhih bo, :mor :on 'ma-dih an dhih bo, eh mu :on 'kle 'ye-dih 'de 'kmo-a nya, or 'de :an ne 'da, :mor ti nyni 'o 'de an ne 'da, mor-: 'dekorn: :an-a'a: 'nynuu: :mor a :dhe-dih, :Yee' 'kwi-a wlu+ :daa me-: a mu po-' :chio'ol: e? :an mu :on 'bli-wlu :po :an-a'a: 'nynuu: 'ye-ih 'worn, 'de or 'ye-eh yubo :eh :mor :mor 'kwi'nehbo: yu 'o :on se 'dakor'-yu:. :mor :on :taa :an-' 'nynuu: 'kwi-a wlu+ bo-dih bo :yee' mor-: on yubo:. Deh :on 'da 'on <hesitation> 'wluh-dih :daa 'kwi'nehbo-a wlaa bo 'o, :mor :on mu dha 'kwi-a wlu :due' mo-: :ne 'de :on 'worn :on se :on 'bli wlu yubo: :yee' :an 'nyne-eh, :yee' eh gweh :onsie-' 'kwla, :on se nyor :kor, :mor nyor :yor on 'tehn-a dih 'do 'kpa ken :yee' :mor 'o. Eh-: :korn dhih 'mor mlor 'on :ybeh-a 'kwi'nehbo: wlu-' :mor 'on taa dha mu, a :yeh :dhe-diih 'o, <hesitation> :a no ;nynuu: :gbolo+ :a po 'kwi-a wlu+ po :pooo:, :mor ti nyni 'o 'kwi'nehbo: wlu-dih mor 'on 'bor-dih 'o dih :yee' 'an :porluh-' dih. Because :eh :korn dhih-eh 'wee' 'de 'kmo-a ybei' ti-a mu 'o :nyni mor-: 'dekorn: :an-a'a: nynuu: :mor a :dhe-dih :yee' :ka deh-a mu-a 'dlu bo mu-eh no-' :ka :an mu no-' :on 'ye :an-a'a: 'nynuu: deh+ :en mu-a 'dlu bo:en mu-a 'dlu bo, :ka deh+ no-a zi-a 'de :on 'ye-ih bla 'de 'kwi'nehbo: wlu 'de 'de :an-a'a: 'nynuu: bo :hyee' me-: :an mu :za-'. :yee' deh :daa eh no-eh :yee' 'mor mlor deh :daa eh no-eh eh 'pehn-dih 'an :porluh dih, eh-: no-eh 'an-a' 'kwi'nehbo: wlu 'on ybeh-uh 'weh :eh :zi'o any wlu-'. :mor :bhaan:-wlu+ 'i :daa eh klehkpeh 'an po-eh 'an po-ih 'jorwor 'on se-' deh-' 'ye. Jorwor: 'on 'bli wlu: mor-: 'on 'ye deh-'. wlu 'sluh-a 'jeh on :ne 'o :mor 'on taa-uh-a po 'on se-ih deh 'ye :eh :si 'o 'on :due' 'on 'ble-wlu: or 'on :se 'bhorn glaa'e :mor 'on taa dha mu 'on 'blu-wlu: deh eh :ne 'on 'kle 'ye-dih. :on na :naaa: :on mu-dih :dha 'nor :on mu :an-a'a: deh :nyene :dhen 'da 'on <hesitation> 'da :gwlor :yor :or :korn 'di :on 'wluh-eh, :on :za 'de :an-a'a: 'yor-eh-a gwlor-a nyne, on 'da po :on 'bli wlu :on se-uh yubo, an mu-a :on :korn 'gen, :mor :daa :mor 'ylii-nyor:-zon: 'o, ;or :on :ya 'de deh :zon 'nor :a 'bli. :Yee' :an 'kle-a 'ye-a pa. Eh-: :korn dhih :mor mlor 'on :ybeh 'an-a'a: 'kwi'nehbo: wlu-'. 'An :yeh :or taa kwla+ 'dlu-dih na :mor 'on mu :muuu: 'on po 'kwi-a wlu 'an 'bor-dih 'o 'on 'bli-wlu ken-dih :yee' 'an :porluh 'pehn-dih.